Menga yoqadigan ovqatlardan ko'pchiligi bu dengiz taomlari hisoblanadi. Va men <hesitation> o'zbekistonda, ya'ni dengizdan uzoq mamlakatda yashaganim tufayli, u ovqatlar juda ham qimmat hisoblanadi va deyarli ularni bu yerda topish qiyin. Bizni poytaxtimiz, ya'ni toshkentda shah- shahrida u ovqatlarni topsa bo'ladi lekin ular juda ham qimmat hisoblanadi.